بصراحة شعور <hesitation> عدم حضور حفل زفاف أو عدم حضور أي مناسبة ما يعني لي شي، لإنه كل إنسان يعيش حياته الخاصة، يعيش ظروفه الخاصة، مناسباته الخاصة ويعرف اللي ليه واللي عليه.